אַיֶּה מַעַ אֶל-וַקְת, אֶל-חַיַاة קַתּוֹלִי שְוִיַّة מְעַקְּדָה, חִית קַיִזִידוּ אֶל-מַסְאוּלִיַּات וְקַתּוֹלִי תְּפַכֵּר פִי אֶל-מֻסְתַקְבַּל, פִי אֶל-עַאִילַה, פִי אֶל-חֻדְמַה וְאֶל-פְּצַחַה. מֵלִי קַתּוּן סְغִיר קַתְעִיש לَحْظָة וְמַתְפַּכֵּרְש בְּزַאף, וּלָקִין מֵלִי קַתְכַבֵּּر כֻּלּוּ קְרַאר קַתְדִיר פִيه חِסָאב בְּزַאף דִיַאל לַחְוָאיִג. וּלָקִין פִי נְפְס אֶל-וַקְת קַתּוֹלִי עַנדַכ תַגְرِبָּה וְחִכְרָה, קַתְעַוְּנַכ תְּפְهַם דּוּנְיָא מְזְיַּאן, תְּוַאֲגِه אֶל-مְشַاكِل בּِهُدُوء. יַעְנִי אֶל-חַיַاة קַתּוֹלִי מְעַקְּדָה, וּלָקִין חַتّى חַנָּא כַּנְוַלּוּ אַקְּוַא בַּשּׁ נְתַעَامְל מְעַהָא.